Ada wor philippine tun ada cholea bisan diram itsibeten kabla laftin hinbarii faa naden dursa huji ishin itdabd huji dekeni bisan budusen faa ada inama mal diram hinraf iyo mal safoa hinrafn ada tun yadafa dogort ada tun huji midasati dogort ada tun kulli ada sila jabesenu amine ada fan danuu.